Yʋ ɛbɛ ɔlɛ mɛ ɛbɛlɛ ɛkʋɛdi bʋaka kʋ ɛkʋbʋɛ ku alʋ aksnays tsitso ɔnʋ ɛfʋaniɛ lanʋ mɛ mʋ ɩtiɛkayɔ ɛbɛ ketsitso ɔnʋ la mɛ afɔ liɛtʋ yamɛtʋ layɛ yaKʋtʋ yɔ kɛmowue ɔnʋ yakʋtʋyɔ kɛmʋ sʋwʋ edini ɛbɛ akɔ nakele ɛsɛbʋ kalo nʋ akpɔsɔli ɛfʋaniɛ lanʋ mɛ itiniɛ bʋakʋ ayɔ ɛbɛ ɔnʋ la mɛ yakɔsʋ nʋ ɛbɛ la etsitso ɔnʋ tutugba la mɛ atɔnaliti ɛfʋaniɛ la mɛ akadʋ blamɛ ɛlaniɛ la makɔsʋ maliɛtʋ bapɛ kʋmaƒʋlʋ la alu tutugba mɛ akɔnaka kili ɛfvaniɛ la malʋ mɛ aliɛtʋ blamɛ ɛlaniɛ la makɔsʋ mali mefue ɔni lanu ɛbɛ ayɔlʋna kafɔnana mɛ ɛbɛ akɔnana ɔlʋ ɔbʋ nʋ wʋ ɔlʋlʋ ayɛtʋ miewlese.